Amin'ny maha-mpizaha tany ahy raha handeha ho agny Siberia zany a, dia <hesitation> raha <hesitation> raha maivamaivagna mika no azoko indesina: <hesitation> ny karapanondroko a, passeport-ko a, ny visaako a, dia akanjo maivamaivagna zay tokony ho azo indesigna. Dia afaka mitondra appareil photo koa aho ma hangalangalana sary amin'ny zavatra mahafinaritra anahy- hitan'ny masoko agny.